It a na possible as long you are you are living being you will regret one day whether a good thing you will regret or bad thing you will regret just one day or one minute in your lifetime you will regret.